Igga mi majjina kullitorkoñ am, ko mi majjinta lennguru am, gam lennguru am e woodi kujeeji ɗuɗɗi to nder nafayi ɗi.